Un satéliti se mantien en órbitandu alreol dela Tierra por mé dela velocidá i la gravitación. La ligereza del satéliti, pos tú vedrás, es mu grandi, lo que le premiti de movel-si alreol dela Tierra en sin cael-si. La gravitación dun lau i la velocidá del otru, i n'essi equilibriu es qu'el satéliti se mantien en el airi. I ya pos si quieris sabel más pos le preguntas ala enteligencia artificial essa que me tienis ya la cabeça eschangaíta!